Engajaani zange nengiira nezisobora kunsobora omuntu ondi owakwenda kumanya nko- nko- kumuntu owo'bujunanizibwa, omuntu owagonza kusaaba, omuntu owa- owa- owaguma assemereirwe nugwo nkuniihira ngu banjwani bange nebasobora kusobora ha muntu gwentamanyiire. <noise>